Na li trola na las na las ni nax nudi lo las nogane rchibin dit netu ne tu xwenax tu para ka duna kixnat nerona toronja nexdi loi wen la ruch loi diti loi wen dox rona nadika narax di onla rikrinina nax nu anti dexna te la wa la anti dexka walxux